Singapur, jaeko jëräkuavi oiko ñorärö rupi, ëreï aikuakavia, kïraïko jaereta oiporara yogueru yoguireko añavë oi rämi, jare jukuraï yaikua vaera teko reta rupi yogueru oiko retava, jare yandepuere vaera jae